Ñalaande feere ndiyam waɗi cemmbiɗɗam nde ɗeɗam toɓa wonngel yanoyi daga dow, ngel yanoyi to leydi, koyngal go’al ngel woodi junngo gooto hitere woyre noppi jowi nde mo wari way mo wara njel, mo tokkiti mo wari yimɓeji hanko maa jooni.